<hesitation> el qana' chiran re qana'an che cher b'aniik, cher reta'mxiik waxu' q'alaj wuxu' <hesitation> saq'iij re qilan <hesitation> pi q'alaj k'o jab'al, wuxu' k'o q'iij <hesitation> xaqara' pi saq'iij k'o chiran k'o q'a' waxu' qil riij che qast ke' chek qana'n el q'a' kirb'an k'ax chaqan wuxu' kirptsaj jujon taq yab'iil.